Аввал ман ором мешавам ва воҳима намекунам. Ба харита ё ҷи пи эс дар телефон менигарам, агар интернет дошта бошам. Агар не, ба одамони маҳаллӣ муроҷиат мекунам ва кӯмак мепурсам. Аломатҳои муҳими шаҳрро нигоҳ мекунам, мисли номҳои кӯча, истгоҳҳо ё биноҳои бузург. Бо хушмуомилагӣ ва зеҳн роҳи дурустро ҳатман меёбам.